Ny karazan'ny kapila, misy kapila aminay agny misy kapila talesaka, misy kapila kapila kapila patso de misy koa o kapilan-drô; kapila talesaka ihinanam-bary, kapila patso <hesitation> amoàragna amoàragna vary de magnaraka amin-jay kapilan-drô fa izy io kapilan'ny rô zany hoe kapilan-drô.